Eh? Ase e- enyoni, koagacha egesera, nigo ekorora, ekogenda ase emete, ebwate amato amange, naende emete eye ensugunanie amato, asoor- ase are age- egekengane takora ki? Etatoke, yagenda yarigia obonyansi kere yarigirie obonyansi obo, yarenta yaagacha egesu. Korwa abwo ekero yaagachire yabekire obonyansi obonge obonge, yagenda, yarigia <hesitation> amarionya, aya aande ya eching'u onya na eye engoko, gose amarionya ya echinyoni chinde, yarenta, yasoia korwa ime, ya- ya- yabeka yabeka, ase aria aba, ima abe atoto, naende abe ng'a abwate riberera korwa ime. Ekero yaagachire, yamanya kobwata yaticha korwa igoro. Ekero yatichire korwa igoro, yarosia akamonwa ase egosokera. Asa aiywo naende ekoagacha, goika ase aiywo abe ategererwa. Ekero yaagachirie yarosirie akamonwa, nabo ekonyara korosia obo- obomenyo, gose yanyara kobekera amagena ororo, amagena aya naende yakora ki? Yaturageria ime aria. Naria embura na etwa, kende kiaye kere ime aria nkegosareka. Gose ekero yature, amaga aria aeta, akore ki? Tagotuerwa, eeh.